پنسل له لرګي یا هم پلاستیک څخه جوړ شوی یو کوچنی ابزار دی چې د لیکلو او یا رسمولو لپاره ترې کار اخیستل کیګي. <hesitation> د پنسل په لمنځ کې د ګرافیک په نوم یوه تور رنګې ماده ده چې هغه کله د پنسل په منځ کې ځای ځای شي نو هماغه تور رنګې ماده د کاغذ په سطحه لیکل کوي. <hesitation> همدارنګه اوس د مختلفو رنګونو څخه یا د مختلفو موادو څخه بیلابیل رنګه پنسلونه هم په بازار کې شتون لري چې د انځورګرۍ لپاره ترې کار اخیستل کیګي.